Asukape ñamoje mate ,oime ñanoi yave erei jepi yae, mbaeti ñanoi kua yave yandepuerevi ñamojee ei pe jae jokua moa tei yandeve. esa asuka ipuereta omee mbaerasi yandeve.